Mɨ akɛrɩwʊrʊpǝ lǝ mɨ pǝ yáa saŋ wǝǝ wɨ loh ko ata eniǝ. Rɛɛ lǝǝmɨ cɛŋwǝ tǝmɨtʊʊ rɛɛwǝ cɛŋwǝ tǝta, rɛɛwǝ cɛŋwǝ tiyi.